<hesitation> Nina kulima, no'kuliisa, no kuleeta amaizi, aho <hesitation> aho obwire obukiira ne'mba nekozesa omubiiri gwange, esaaha, ekitaito munno esaaha nka munana nemba nenzikora obundi ngire ha musiri <hesitation>